ནག་ཆ་དེ་ནང་ལོ་ཐེ་ཆེ་ལབ་ཁན་དེ་ལབ་ཏེ་རང་ཁལ་ཆེན་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ནང་ལས་ནག་ཆ་སྐད་ཡོ་ནམ་བཅེགས་རང་སྐད་ཇུ་ལོ་ཡང་ཆ་ཀ་ཀབ་གུས་བོ་དེ་ཁལ་ཆེན་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལས་ནག་ཧེ་ཐུ་ལས་རྟུགས་ཆ་ན་ནག་སི་དེ་ཐུབ་པ་ལས་གསོང་ཁན་དེ་ནེ་མ་སྲང་ཡོ་ཐང་རང་སྐད་པ་མ་ལོ་ཐེ་ཆེ་འཕན་གཤིས་ཨིན། དེ་ལས་ཕེ་བཅམ་གང་ནག་ཧེ་ཇུ་ལོ་ཐེ་ཆེ་འཕན་ཞིན། རང་སྐད་ཇུ་ཀི་ཕེ་བཅམ་ཁ་ལོ་ལེ་ཀོོ་ཕ་ཤས་ཨིན།